Naho zay raha angataio zane e tsy mety amako ty ampahabemaso etoa fa mba mangatake fotoa amao raho naho mete rehe na ovia ty mampalalake azo, anokano fotoany aho eo tikany amivali-driaky ane raho mirehake raha paia anontonia ao zay